أعتبر إنو دراسة الرياضيات مهمة جداً، فالرياضيات مش بس أرقام بل هي مهارة تحليلية تساعدنا في حل المشاكل اليومية سواءً في إداراة الميزانية أو في فهم البيانات، فالرياضيات تلعب دوراً كبيراً حتى في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا الرياضيات أساسية لذا عدم الاهتمام بها يمكن أن يقيد إمكانيات الفرد في المستقبل.